Ia, <hesitation> antony ilàvan̈a rolô àby io lera koa fa man̈ano paty. <hesitation> Lera koa fa man̈ano karà ataony man̈ano ôbsy <hesitation> vilarin̈y an̈abon'ny kakazo zen̈y paty vita amy lafariny iny. Aviô amy zay <hesitation> i rolô iny amy zay zen̈y an̈abian̈iafana izy ndreky mampapalamatra i paty io beka izy zen̈y mibian̈a tsara.